يعني tar irin bagnye weadamun udogu, unatikon, unatili, winjiko, winjili, mashako, mashallin, <hesitation> fejiro gon, mashan dukelin, awakon, mashantora unatig ekireli, winjig ekireli, lakini tar irin bagnye kulton weadamu.